Ny fanotrehana sakafo na zava-pisotro de manova ilay sakafo. Ohatra zao oe ny ronono raha aotrikao de mety ho lasa <hesitation> fromage izy na mety ho lasa <hesitation> yaourt. Misy bibikely <hesitation> izay miasa mandritra iny fotoana fanotrehana iny de iny no manova ny tsiron'ilay sakafo.